Jei waati man mi fistan dum malla mi itta dum ndenmi hoosa kesum jei wadi man mi habba dum mi lorna bano mi tawi kiddum man.